സുലവദു സുഗര് അനു കദിമേ മല്പുന <noise> ഉപയോഗ। പിഥൈദ ബത്ലി ജൂസുദു ചൂല് ദ്രിന്ക്സിദു പച്കേദ്। ഫുദ്ദുദു ലബേല് ദിപുന്ദു സുഗര് ഉന്ദു ഉന്ദു അവേന് പുര। നമ ജസി ഥിന്ദ്ര പല്ലി അവേദുതു ജസി നമ നൈസര്। കികവദി ഇക്കുനു സുഗര് അനു പന്ദ ബേല്ല ഹോനേയ് ഫ്രുഇത്। സുഗര് അന്ഛ പുര ഉപയോഗ മല്പോദു പ്രോചേസ്സേദ് സ്വീത്സ്। ബദലഗു ഫ്രേശ് ഫ്രുഇത്സ് ഥിന്നോദു ഭോക്ക ദൈല്യ്। പര്പുന കാവഛ ഓഫ് ചോഫ്ഫീ ഐതു സുഗര് ഇപ്പര। പല്ലി ഇക്കുനമ ബേല്ല അന്ഛ പുര പദദു പരോദു।